انا بفضل الأطعمة المالحة اكتر، لان هي بتفتحلي شهتي وتخليني ناكل اكتر واكتر. اما الأطعمة الحلوة دايما بتعمل عيندي هبوط في الضغط انما الأطعمة المالحة باحس ان هي المفضلة لدي. ودايما باحب ناكل الوكل المالح. ودا ميمنعش اني يخليني ناكل الوكل الحلو، وانا برضه باحب الاطعمة الحلوة. ولكن الافضل والحاجات المفضلة عيندي هي الاطعمة المالحة ابصراحة. وانحب الاكلات الحرشة زي الكرشة وزي الفسيخ زي الويكة وزي البصارة والحاجات داي.